Ireo sakafo ara-tantara tena mba anisan'ny tiako andramana a de: ny sushi an'zareo Japonay, ny bimbap an'zareo Koreana, eo ihany koa ny samosa an'zareo Indianina a, ary ny pakopakon'zareo Malagasy.